Ah sakafo tegna tiako nefany izy izay lafo by, de takôsy, <hesitation> io zao akeokeo amin'ny roy aligna akeo zao vidina takôsy raika aty, de manarakaraka zegny koa <hesitation> sandwich, sandwich zao raha ohatra hoe farany ambany izy ah de roiarivo sy iray aligna akeokeo.